Ho zɛrɛ zɛrɛ suwise a loozo ,mɛɛ bio ba wewe, uuhub iɛn ri ha'irina nɛ ba we yu wo yirawe, aba berɛ yenu soo ho dimiɲan siaa sin. Ahan banke suwisira ,barobabese baro babe ma'o mana ro ovɛ ɲuana wari,o bɛ ɲuana ba. Babe ma'o mana bun na, mana'o wari, mibama mararihan'o.